Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki lithuanian ha dubi ujune be temerre jui e chappan e jue-go e jue-nai. ummatoore lesdi ai do sabbina dum masin ngam daraja mai ha gite mabbe.